ايه اكيد الفن سحر الفن فيه افلام مسلسلات الفن ممكن يكون رسم ممكن يكون انشطة الفن منوع يعني ومتنوع و ايه اكيد المجتمع الي بيكون فيه حس فني وذوق ويحبون يشاركون في المشاريع الفنية سواء اي جهة او اي نشاط بيكون مجتمع زين وحليو ونفتخر فيه